केक नरा तरह का रेवे अन केक नाणे आफ़न बड्डे मानबा में काम लेवा। <noise> जो मांडा की सालगिरह रेवे उमें काट बा करने काम लेवा तो आपन केक ये काट के आपन खुशियां मना सका तो केक नरा तरह का रेवे जसा। रेवे पेलो केक रेवे चॉकलेटी केक रेव मार्बल को केक रेवे अर आसाई नरा तरह को केक रेवे। अर सब अपने हिसाब से अलग अलग तरह को बनाड़ जसा कोई ये चॉकलेटी केक पसंद हे तो ऊ चॉकलेटी केक लगो दुकान पे से <noise> यूनिये कटेगा कोई ये घोलो पसंद हे कोई ये पेलो पसंद हे तो केक नरा तरह का रेवे ज्यादातर केक ब्रैड को लावे।